"Fagnomeza soa avao ro alainao de gny namanao lasa mahazo ny raty. Fa tokony mba mifandanjalanja hoe mba alanao koa gny raty de am'izay gny namanao mba mahazo gny soa koa."